Musuuru nde njiida fuu ana ɓaaroo, ana yiɗi ñaañeede wala, ana faabo neɗɗo muuɗum duu e nanngude doombi. jonkaa ɗun woni muusuuji ladde ɗii. So wanaa ɗun, hmm, muusuuji yogaaji ton kaa doombi jaati ndibbata ɗun. Joni non musuuji ana keewi nooneeji du non, hol no ciforii ni: mareteeɗi ley ngendi e laddenkooji.